Tiisi buuri buuri boi mɛ, si de la: Nimi tia, mɔnkɔ tia, leemi tia, gɔɔba tia, sinsabega tia, ta'aŋa tia, la tiisi asi'a.